Tegna maro maloha izy ko lokombolo é dé vo fa eo eo amigny dimapolo akeo <hesitation> isagny satria za mandeha ny olo mpanamboatra volo oagny igny za avy mbola trenty ekeko ny koleragny kolera ny volo de tegna maro maloha é.